ई सप्ताह ऊ पौधागा नु तेता बेरंग पानी रान ग्याच। हुजु पोधागा नु प्रजातियों अनुसार निश्चित नीच। सुखा सहन लान्ज़े पौधागा नु ताऊ ई बेरंग ली पानी केमा होदो पर्याप्त नितो। नमी पसन्द लान्नो पौधागा नु ई सप्ताह ऊ निश शूम दो बार पानी रानना होदो पंग ठीक <hesitation> हाचो। दो ए पानी मिट्टी ऊ हिसाब इस ली शेम ग्याच, रेतीली मिट्टी नीमा बोधि पानी केम ग्याच, चिकनी मिट्टी नीमा कम पानी केम ग्याच। तापमान ली खीम ग्याच, गर्म तापमान नीमा पानी बोधि रान ग्याच, ठंडा तापमान नीमा ती कम रान ग्याच। <noise>